Gny tsiro sy gny fahasalamana izy io tsy de afangaro loatsy aloha gny hanitrin'igny sy gny fahasalamana. Ah fa gny tena lehibe aloha voalohany da sakafo ara-pahasalamana midika zay fa tsy atao be menaky loatsy ndre atao hoe misy hanitry sy tsirony gny menaky. Atao zay satria no be menaky gny mamanta agny tsy de salama loatsy gn'olo manjary be cholesterol avao koa. Itandremana zay. Mitovy aminio avao koa gny siramamy.